די געווירצן וואס מ'נוצט אסאך, ס'דא בעיסיל, קומין, סינעמין, נאטמעג, <hesitation> טשיל, ארעגינא, <hesitation> פאפריקע, קראשעד רעד פעפפער, בלעק פעפפער, ווייט פעפפער, <hesitation> וועלכע נאך מינע? ס'דא דשינדשער, און- און דאס איז וואס איך געדענק יעצט.